मुलाई खाना पकाउदा खेरी यो स्वया सर भन्दा पन समुन्द्री नुन चाहि हाल्नु बढी मन पड्डो छ । नुन कीन हाल्नु मन पड्डो छ भन्यापछी यै नुनको स्वादै अख्खै हुदो छ । जब हामी झिक्कै खाना पकाउदा छु आज सम्म ज्या जति खाना पकायाउ त्यई खानाउदो चाहि जती स्वादी नुनले दिदो छ अरु केईले दिदैन मुलाई जसो लाग्दो छ । किन भन्यापछि जत्ती ज्या हाल मुसला खुर्सानी त्यादा चन्या जती तेल जती जती चाईदो छ त्यो सब्बै हालीखेर त्यइलाई जसो राम्णो बनायापन जब यो नुन त्याइदो जादैन तब सम्म मुखुणो खाया जसो पन लाग्दैन । खाई सक्कीदैनै जसो मलाई लाग्दो छ । त्यै भैखेर पन यो जो नुन हुदो छ यिनले चाहि हाम्लाई झिक्कै शक्त्ति पन दियाको मलाई लाग्दो छ भन्यापछि यो झिक्कै झीक्कै स्वादिलो पन हुन्या भैखेर होला मुलाई चाहि झिक्कै मन पणन्या भन्याको चाइ यो नुन हो त्यई भैखेर नुन बिनात खाना घाटीउदो जादई जादैन त्यै भैखेर मलाई यो अस्वाया सर भन्दा पनि यो नुन चाई हाल्न बढी मन पड्डो छ ।